Ny volotsanga zany da foto-tsakafon'ny panda lehibe. Io sakafo io da mahatonga azy hihina ora maro isanandro satria ambony ny lanjan'io sakafo azo avy amin'ny volotsanga io, <noise> da manery azy koa handany fotoa be amin'ny fikarakara sakafo sy ny fitsaharana.